Gny resaky dité koa aloha gn'asia resaky eto zany de misy gny ah gny thé noir, somary maintimainty regny gny lokony aloha ahafatarana anazy, de misy koa gny thé vert, maintso, agnisan'izay ohatsy gny vero magnitsy, amboary amizay, de misy gny thé blanc, le somary fotsy, amboarimboary koa gn'endriky afaky tapoha ronono, misy avao koa gny thé wulong, misy gny ah thé puré, misy avao koa gny thé violet, ah misy gny matcha, somary maromaro aloha izy toa gn'azoko teneny, misy avao koa gny thé aromathisé, de misy gny thé maté, misy gny thé ah roibos. Ah angamba zay gny karazana dité azoko tanisaina eto.